Au kagum neu hataholi yang berwibawa, tegas no tanahal ba'uk, malole, no ana ta omong hataholi naui dea boema au kagum neu hataholi yang ana kerja nahele no ana ta nalelak sosotak.